Ny gitara zao ndraiky edy i, izy kar-karaha violon koà, <hesitation> forme-anazy. Fô izy aminje, misy i bout-bouton-ndraha madiniky zay amy vodiny ih, amy lôhagny zafady. De misy koao taditadin-draha zay, karaha taditadin'ny <hesitation> mil-milôngin-draha zay. De igny am-igny aminy alan’igny zay fôgna amilômagna azy. De misy kakazo hely amzay kô na-msalô managny tanagna fô amin’izy i, amilômagna azy, karahanzay izy manaboàka feony amizay.